E karaza lapoaly, e lapoaly me sh zany da fagnendasa raha, da gne kaseraoly izy, ohatry ka hoe andrahoinao raha, vilagny avao ozy fa vilagny somary raha e tahony somary lavalava igny, zay sy mampitovy anazy e lapoaly zagny izy fisaky; fa e kaseraoly izy abo gnainy, efa mba ho- mba hainao ampangotraha ragno izy, hay agnaovagnaova raha misimisy ragno izy.